heilbrigðisráðherra hefur lagt fram frumvarp um neyslurýma fyrir

þau gagnrýna að ekkert fjármagn fylgi verkefninu spilakassar einkahlutafélög og störf lögmanna eru meðal helstu áhættuþátta í tengslum við peningaþvætti sérfræðingur í fjármálum segir mikilvægt að Íslendingar sýni í verki bættar varnir gegn peningaþvætti sex slösuðust í hnífaárás í mótmælum í Hong Kong ekkert lát er á mótmælum sem hafa staðið vikum saman víða um heim lestrarhestar með þurfa að búa sig vel undir stærsta jólabókaflóð síðari ára það stefnir í metár í íslenskri bókaútgáfu og sérstaklega á barnabókum smjöraskja og hundrað og þrjátíu ára

voru meðal þess sem fólk kom með á Þjóðminjasafnið í dag þar sem boðið var upp á greiningu á gömlum gripum

gott kvöld formaður velferðarsviðs Reykjavíkurborgar gagnrýnir að reksturinn eigi alfarið að vera í höndum sveitarfélaganna talið er að um sjö hundruð manns hér á landi sprauti sig með ávana og fíkniefnum í æð árlega í frumvarpi ráðherra verður rekstur svokallaðs

en slík rými eru rekin víða til að mynda í Danmörku og

verði frumvarpið að lögum verður sveitarfélögum heimilt að koma á fót þar sem fíklum átján ára og eldri verður heimilt að neyta fíkniefna undir eftirliti starfsfólks og hafa í vörslu sinni efnisins kostnaður ríkisins við

fælist í því að embætti landlæknis færi yfir umsóknir veitti sveitarfélögum leyfi og hefði eftirlit með starfseminni en reksturinn væri alfarið í höndum lítil sem engin sveitarfélögin ráði ekki við að reka rýmin án aðkomu

ég get ekki ímyndað mér að minni sveitarfélög hafi þá kost á að reka neyslurými félagslegum og efnahagslegum afleiðingum af notkun ávana og fíkniefna í greinargerð með frumvarpinu segir að líta ætti á vanda neytenda sem heilbrigðisvanda fremur en viðfangsefni lögreglu og dómskerfisins vímuefnaneytendur séu fyrst og fremst sjúklingar en ekki afbrotamenn þessi fjárhagslegi ágóði er fyrst og fremst

nítján hundruð níutíu og eitt gekk Ísland til samstarfs við

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skuldbatt sig til þess að samræma íslenska löggjöf tilmælum hópsins það hefur þó ekki tekist betur til en svo að Ísland er nú á svokölluðum gráum lista yfir ósamvinnuþýð ríki við getum ekki bara

kennt vondum útlendingum um það sem er gagnrýnt hjá okkur heldur verðum við að líta í eigin barm við verðum að ávinna okkur það traust með því að sýna bæði að við setjum reglurnar og lögin en líka og ekki síður mikilvægt að við fylgjum því eftir samkvæmt áhættumati ríkislögreglustjóra er mikil hætta á peningaþvætti og spilakassa hægt er að setja allt að hundrað þúsund krónur í einu í spilakassa og prenta svo þetta er svo hægt að endurtaka eins oft og maður vill ekki er neitt hámark á fjárhæð vinninga sem

og oftast eru vinningar greiddir út í reiðufé það er tiltölulega auðvelt að

skipta út íslenskum krónum og flytja á milli landa það hefur ekki verið ekki verið virkt eftirlit með útflutningi reiðufjár samkvæmt skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra starfa glæpahópar frá

í það minnsta sjö þjóðríkjum á Íslandi og einn þeirra stjórnar kókaínmarkaðnum hér á landi slík glæpagengi velti hundruð milljónum króna á ári hérlendis til dæmis eru vísbendingar um að albanska

fyrir og þessu fylgir auðvitað að menn flytja ávinninginn úr landi

að stunda þessa glæpastarfsemi að koma peningunum úr landi

með einum eða öðrum hætti og þetta eykur þá hættuna á peningaþvætti helgi Magnús var saksóknari efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra á

árunum tvö þúsund og sex til tvö þúsund og ellefu hann segir að fyrir hrun hafi verið lítill skilningur á þörf fyrir rannsókn efnahagsbrota

hluti af deildinni en samt sjálfstæð eining og það var einn starfsmaður sem var þar og kannski ekki einu sinni í fullu starfi það var lengi búið að liggja fyrir að við vorum

nógu vel fyrsta skýrslan kom tvö þúsund og sex

jafnvel fyrir hrun var byrjað

að gagnrýna okkur fyrir að horfa ekki nóg á þennan málaflokk í dag er eftirlit með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á höndum þrettán aðila en stjórnvöld hafa undanfarin unnið ötullega að því

að koma eftirlitinu í lag eftir að að þetta var eflt og kannski einkum skrifstofa eru að berast hingað til þessa embættis fleiri mál fleiri tilkynningar

voru ef við tökum þetta ár og síðasta ár nærri fjörutíu aftur á móti bárust einungis sex tilkynningar til skattrannsóknarstjóra árið tvö þúsund og sextán gera má ráð fyrir að ríkissjóður verði af yfir hundrað milljóna skatttekjum af sex slíkum málum skattsvik og peningaþvætti eru nátengd og skattsvik eru eitt helsta frumbrot peningaþvættis grundvöllur peningaþvættis í heiminum eru náttúrulega lögmenn endurskoðendur og bankaleynd og aflandsfélög og annað slíkt mesta hættan er misnotkun á einkahlutafélögum við verðum að gera ráð fyrir því að gæti gerst það sama og gerðist hjá

peningar í gegnum íslenska banka við þurfum að vera viðbúin því að geta séð það ef eitthvað slíkt fer í gang en á sama tíma getum við sagt að Danir voru

ágætis kerfi og

fóru tvö hundruð milljarðar milljarðar evra í gegnum Bank í Tallinn á tíu ára tímabili

við höfum og þann mannskap sem að við höfum að halda því fram að það geti ekki gerst eitthvað í gegnum bankakerfið á Íslandi væri bara kjánaskapur það væri mjög barnalegt að halda að hingað hafi ekki komið neitt af þessu flæði því að flæði fjármagns og þar með svona

rennur þangað sem auðveldast er að komast

fékk falleinkunn í úttekt FATF í fyrra í skýrslu samtakanna segir meðal annars að stjórnvöld hafi ekki gert ráð fyrir áhrifum þess að fjármagnshöftum var aflétt árið tvö þúsund og sautján á hættuna á peningaþvætti eftirlit með peningaþvætti hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum í þessu sambandi hefur mikið verið rætt um fjárfestingarleið Seðlabankans þar sem hægt var að kaupa krónur fyrir erlendan gjaldeyri á mun lægra verði en gengi krónunnar var á þeim tíma skattrannsóknarstjóri segir ómögulegt að fullyrða að ekkert peningaþvætti hafi átt sér stað gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans ég held að til þess að geta sagt að svo sé ekki að þá þurfi að skoða gögnin betur mótmælt var í að minnsta kosti fjórum löndum í dag og í gær sex særðust í hnífaárás í Hong Kong en í Líbanon safnaðist hópur saman til stuðnings forseta landsins sem mótmælendur

vilja koma frá völdum til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda í verslunarmiðstöðvum í Hong Kong í dag en þar voru unnin skemmdarverk á verslunum sex mótmælendur særðust í

í einni þeirra en árásarmaðurinn var

krafa mótmælenda er aukið sjálfstæði frá Kína Hong Kong hefur verið vettvangur mótmæla í tæpa fimm mánuði þó að einhverjar skærur hafi byrjað fyrr í Írak söfnuðust mótmælendur saman á torgi í Bagdad fyrir helgi þar var götum og opinberum skrifstofum lokað stjórnvöld hafa brugðist við með því að hækka bætur og fjölga störfum forsætisráðherrann hefur þegar sagt af sér þessi mótmæli hafa staðið í rúman mánuð í Santiago í Chile söfnuðust hundruð mótmælenda saman krafan er hærri laun og lífeyrir og betri heilsugæsla steinum var kastað að lögreglu sem dreifði svo mannfjöldanum með táragasi og vatni

tuttugu hafa þegar látist í mótmælunum sem hafa staðið í tæpar þrjár vikur í Líbanon hafa mótmælendur einnig krafist

hefur sagt af sér þar kom hins vegar hópur stuðningsmanna forsetans Michaels Aoun saman fyrir utan forsetahöllina í dag til að lýsa yfir stuðningi við hann mótmælendur vilja afsögn hans

líka mótmælin þar hafa staðið í tvær vikur ekki sér fyrir endann á öllum þessum mótmælum þau eiga það sameiginlegt að hafa kviknað með frekar sakleysislegum breytingum stjórnvalda sem almenningur upplifði þó sem íþyngjandi fyrir sig stækkun Norðurgarðs í Grundarfjarðarhöfn er hafin höfnin lengist um hundrað og þrjátíu metra og við bætist fjögur þúsund átta hundruð fermetra vinnusvæði hafnargarðurinn lengist um hundrað og þrjátíu metra og þar verður um tíu metra dýpi við kant nú er verið að skipa upp um fimm hundruð og sextíu tonnum af stáli sem er framleitt í Hollandi og var flutt þaðan til Íslands til hafnargerðarinnar með stækkuninni bætist fjögur þúsund átta hundruð fermetra vinnusvæði við þá sex þúsund fermetra sem þegar eru það gerir unnt að fullnægja þörfum allra útgerða sem nota

höfnina og gerir stærri skemmtiferðaskipum kleift að leggjast að bryggju við höfum verið með skemmtiferðaskip upp að sem eru bara í minni kantinum og hin hafa þurft að liggja út á en nú sjáum við fram á að með þessari breytingu og stækkun að við getum tekið obbann af þeim skipum sem hafa þurft að vera á akkeri þá er námuvinnsla fyrir uppfyllingu hafin og Hafsteinn vonast til að geta byrjað að reka stálið niður í desember bókun skipa við höfnina er þegar hafin búnir að bóka skemmtiferðaskip tvö þúsund tuttugu og eitt við þessa nýju viðlegu

með stækkun á íslenska fiskiskipaflotanum og með

verður þetta auðveldara fyrir útgerðir að velja góðar hafnir til að koma á þar sem þjónustan er góð fimmtán ára piltur skaut sjö ára stúlku í hálsinn þegar hún var að biðja um sælgæti á hrekkjavöku í Chicago í Bandaríkjunum pilturinn hugðist skjóta mann á þrítugsaldri í uppgjöri glæpagengja í borginni hann skaut nokkrum skotum og eitt þeirra hæfði stúlkuna hún var flutt á slysadeild alvarlega slösuð en líðan hennar er þó stöðug að minnsta kosti fjörutíu og sjö börn yngri en tíu ára hafa fallið fyrir byssukúlu í Bandaríkjunum á undanförnum þremur mánuðum yfirlögregluþjónn ræddi árásina á blaðamannafundi sem átti upphaflega að snúast um að morðum hefði fækkað um tuttugu prósent í borginni Danir eru langt komnir með að útrýma lifrarbólgu c en ný lyf hafa gjörbreytt lífslíkum þeirra sem greinast læknar segja að baráttan sé erfið og gangi hægt því sjúkdómurinn sé enn mikið feimnismál við lifrarsjúkdómum í svendborg á í vikunni og full ástæða til því meðferð sem hefur staðið sjúklingum til boða þar síðustu ár hefur reynst mjög vel

talið er að allt að fimm þúsund Danir séu með lifrarbólgu c og viti ekki af því en þeir sem gangast undir meðferð í dag eiga mikla möguleika á lækningu helsta smitleið lifrarbólgu c er með menguðum sprautum og nálum fíkniefnaneytendur eru því meirihluti þeirra sem greinast hér á landi var ráðist í

fyrir þremur árum sem hefur reynst vel en árlega greinast tæplega hundrað með sjúkdóminn og upp á síðkastið hefur mikið borið á en árlega greinast tæplega hundrað með sjúkdóminn og upp á síðkastið hefur mikið borið á ný lyf gegn lifrarbólgu c hafa gjörbreytt lífslíkum þeirra sem greinast en sjúkdómurinn er enn lífshættulegur árið í ár verður algjört metár í útgáfu íslenskra skáldverka barnabóka og ljóðabóka að sögn Félags íslenskra bókaútgefenda útlit sé fyrir

stærsta jólabókaflóð frá upphafi bókatíðindi gefa ágætis vísbendingu um það hversu margar bækur hafa verið gefnar út á árinu og því góður leiðarvísir fyrir lestrarhesta með valkvíða fyrir

jólabókaflóðið og þetta lítur út fyrir að verða algjört metár hvað varðar útgáfu

og ótrúlega mikið mikið af nýjum ungum skáldum að stíga fram útgáfa barnabóka hefur aukist gríðarlega eða um fjörutíu og sjö prósent frá því

taka sömuleiðis stökk og eru þrjátíu og níu prósentum fleiri íslensk skáldverk eru hundrað fjörutíu og níu í ár og því tuttugu og einu prósenti fleiri en í fyrra ljóðabækur og leikrit halda áfram að sækja í sig veðrið og eru fimmtíu og einu prósenti fleiri í

ár en í fyrra Bryndís segir ekkert eitt skýra þessa aukningu það er náttúrulega bara óhófleg bjartsýni íslenskra útgefa og skálda áhugi ástríða ástríða er alveg örugglega rosalega stór hluti og svo er það bara

hefur stækkað mikið á síðustu árum útgáfa barnabóka hefur til að mynda tvöfaldast frá tvö þúsund og sextán af hverju vill

fólk skrifa svona mikið fyrir krakka og börn það er bara svo skemmtilegt þú getur ímyndað þér í barnabókum það þarf það þarf social

opnað var fyrir umsóknir um endurgreiðslu vegna útgáfu bóka á íslensku í sumar og hafa borist hundrað fimmtíu og sjö umsóknir nefnd um stuðning við útgáfu bóka á íslensku hefur samþykkt níutíu og níu

er áætluð endurgreiðslufjárhæð vegna þeirra tæplega tuttugu milljónir fyrstu greiðslurnar eiga að berast umsækjendum í næstu viku samkvæmt svörum frá mennta og menningarmálaráðuneytinu Bryndís segir þetta afar jákvætt fyrir bókaútgáfu en að áhrif af endurgreiðslu birtist ekki fyrr en eftir eitt til tvö ár flestar bækur verða örugglega betur unnar

meira verður eytt í ritstjórn eða útlit eða þýðingu eða eitthvað slíkt en það

líka að koma út sem auðvitað lestu þinn uppáhalds höfund en jafnframt gefðu tíma til að kynnast öllum þessum nýju nöfnum sem eru að koma fram og verkum þeirra

hefur hrakað síðustu ár samkvæmt nýrri danskri rannsókn Danir vilja fara varlega í að skipta bókum út fyrir spjaldtölvur snjalltækjavæðingin hefur valdið miklum breytingum í skólum og tölvur eru orðnar hluti af lestrarkennslu víða hvort sem börnunum líkar það betur eða verr

á lestur og lesskilning barna eru lítt rannsökuð samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sem kynntar voru í vikunni er

ástæða til að fara varlega

dregið hefur úr bóksölu og lestri gömlu góðu skólabókanna sem eiga undir högg að sækja

nýttar í flestum skólum hér á landi og hafa gefið mjög góða raun nemendur segja námið skemmtilegra og fjölbreyttara en áður en áhrif á lestur og lesskilning liggja ekki fyrir

Akureyri gjörbreytist á næstu misserum atvinnumaður á snjóbretti vinnur nú að því að koma upp nýrri aðstöðu innandyra hann leitaði eftir aðkomu Akureyrarbæjar að starfseminni

fékk neitun en ákvað engu að síður að láta slag standa hann fann húsnæði í haust eftir langa leit og vinnur ásamt félögum sínum að því að koma því í rétt horf búið að vera meiri hausverkur en ég ímyndaði mér af því maður þarf að hugsa um alls konar hluti eins og með

allt þess virði held ég eiki segist finna fyrir miklum áhuga á framtakinu í samfélaginu einstaklingar og fyrirtæki vilji ólm hjálpa til allir pallar á Akureyri séu utandyra og því hvorki hægt að nota í snjó né rigningu aðstaðan muni gera fólki kleift að iðka sína íþrótt allan ársins hring

þetta muni alveg bæta í það muni margir nýir byrja og koma inn svona skemmtilegt umhverfi í kringum þetta sport sem hjálpi vonandi til gegn þeim ímyndarvanda sem greinin berst við það hefur alltaf verið fastur stimpill

bara Ólympíugrein í dag og hann vonast til þess Akureyrarbær muni sjá hag sinn í að stuðla að fjölbreyttara íþróttalífi í það væri alla vega mjög gott að fá aðstoð við þetta núna fyrst maður er kominn með þetta í gang og búinn að plana allt og byrjaður þá eiginlega gæti ekki verið auðveldara fyrir bæinn að koma að þessu þjóðminjasafn Íslands bauð í dag upp á greiningu á gömlum gripum í ár var lögð áhersla á gripi sem fundist hafa í jörðu eða á víðavangi víða á heimilum eru fornir eða gamlir gripir sem fundist hafa á víðavangi

leikur forvitni á að vita meira um sérfræðingar Þjóðminjasafnsins tóku í dag á móti gestum og greindu gripina fyrir mat á verðgildi þarf fólk að leita annað en í öllum gripunum felast menningarleg verðmæti svo svo er annað verðmæti

sem snýr að eigendunum eins og hann ég geri ráð fyrir

þér þyki óskaplega vænt

gripi já mjög mjög mjög trausti var einn þeirra sem komu með gripi á safnið í dag á meðal þess sem hann lagði til

til hennar því þau giftu sig þetta ár gestirnir leita ýmist upplýsinga um aldur efni eða uppruna gripanna sem sérfræðingarnir reyna eftir bestu getu að veita hinn árlegi jólabasar hringsins var haldinn á grand Hótel í Reykjavík í dag skipuleggjandi segir að aldrei hafi verið jafn margar kökur til sölu hefur verið haldinn árlega frá árinu nítján hundruð fjörutíu og tvö en allt fé sem Hringskonur safna rennur

óskipt í Barnaspítalasjóð Hringsins fullt var út úr dyrum og barist um kökur og jólaskraut það kemur okkur alltaf á óvart þegar við opnum hurðina hvað biðröðin er svakalega löng hún hlykkjast hérna um allt og við erum bara óskaplega þakklátar þeim sem eru að koma og styðja okkur við erum að selja sérstaklega erum við núna að leggja áherslu á

vöru svo eru vettlingar og prjónadót sem að hlýja á vetri það selst eins og heitar lummur og þrátt fyrir að um helmingi fleiri kökur hafi verið á boðstólum en í fyrra seldust þær upp á rúmlega klukkutíma Guðrún Jörgensen hefur selt kökur á

þetta félag er mjög vinsælt

margir sem þekkja starfsemi Barnaspítala Hringsins og svo er jólakaffi fyrsta des sko það er í Hörpunni þar er ég líka ég ekkert í þessum aldri sko við erum að kaupa hérna húfu og vettlinga og sjálfan mig hefurðu komið áður við reynum að koma á hverju ári og styðja gott málefni það er meira vöruúrval en hefur verið og það bara gengur alveg svakalega vel er fólk í jólaskapi fólk er komið í jólaskap það er svo sannarlega komið í jólaskap þetta íþróttafréttir á sunnudegi eru á dagskrá að loknum veðurfréttum við skulum sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

Eddu Sigurðardóttur í vinnuna en hún starfar sem læknir við hittum á Jóhann Skúlason sem var í gærkvöld valinn knapi ársins á uppskeruhátíð hestamanna sjáum frábær tilþrif frá

á skautum auk þess að sjá úr Olís deildunum í handbolta og fleiru íþróttir á sunnudegi að loknum veðurfréttum þau gagnrýna að ekkert fjármagn fylgi verkefninu spilakassar einkahlutafélög og störf lögmanna eru meðal helstu áhættuþátta í tengslum við peningaþvætti sérfræðingur í fjármálum segir mikilvægt að Íslendingar sýni í verki bættar varnir gegn peningaþvætti sex slösuðust í hnífaárás í mótmælum í Hong Kong í dag ekkert

lát er á mótmælum sem hafa staðið vikum saman víða um heim lestrarhestar með þurfa að búa sig vel undir stærsta jólabókaflóð síðari ára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

um helgina